दिना कति रोगा फोन हेरिन्छ भन्ने त हिसाबै नअरेलै भ्यो । अब कति रोगा हेरिन्छ कति रोगा हेरिन्छ । छगाल उठेधेगी बासा नसिनासम्म त्यो फोन हातौणै नभ्यालै हातौणै हुन्छ भन्या लै भ्यो । त्यो फोन कि चार्ज लाउने बेला रे कि नभए काम अद्दे बेला मात्तर फोन एगा कुनाम्बो गया हुन्छ । नत्र छगाल उठेधेगी बासा सम्म कैतिगै कसैगा फोन आउनाछन् कैतिगै फेसबुक चलाउन्या मन लाउदी छ । कैतिगै <hesitation> इन्स्टाग्राम चलाउन्या मन लाउदी छ कैतिगै ह्वाट्सएपमी फोन आउनाछन् । कैतिगै कसैगी फोनै अद्दे मन लाउदी छ । अब कैतिगै कसैगा फोन आउनाछन् । तसरी अरिबन छगालधेगी बासा सम्म त्यो फोन बजेगो बजेइ हुनोछ । तै फोनौणागो हात लायगो लायै <hesitation> अद्दो पड्डे हुन्छ । अब कैतिगै भने अब त्यो फोन चार्ज सक्केपछी मात्र हो या केइ काम पणिन्झाइ मात्तर फोन आफुसित हुनैन । नत्रभने तै फोनौणागो हात कैतिगै टुट्टैन । तस हुन्छ । अब तैभन्नाबाहेक सिएपछि लै बासालै अब <hesitation> ट्याम हेद्दे निहु पाण_पाणीबन लै बासा कैतिग कैतिगै निन खुल्या बेला ब्युज्या बेला निन नलाग्या बेला त्यो फोन हेद्दे हुन्छ । फोन नहेरेगो त दिन लै हुन्न रात लै हुन्न भनेलै भ्यो । यै फोनले त अचेल माइसगी यति <hesitation> लगाइ नहुने बनागो छ गी सारो काम तै फोनैनो छ भन्ना जसरी भयाभरगा टाइम तसै फोनैनै दिया हुनाछन् ।